﻿Eri nti kakuba nimba nyine munywaani wange akanteekamu obwesigwa, obwesigwa nikimanyisa nyine kwiikiriza ebi byoona ebi twaragiine kare nyowe nawe kwiikiriza ntamuriiremu ntamuriiremu enguzi <laughs> obu nibwe nibwe obwesigwa, omuntu kunteekamu obwesigwa.